Anum ezen jaa nze kasen kasen ora, ezen ja dor eya efa, efa nzeb ozama, homare a'kwe kwoja ezizira ehonor onor gwa eyina ara ntora ezen jo ja ere gbe humoje ekubha bhanor haobe ara bhanor bhoven a'obe bharikpe on sanva efa ajum nva nse bhanumea'zirikpe hezina'hezin mmana namanam efa jere se tama nta eregbor bha hezina hezin nzen tan nor oja bhoven fara habhobhana aka bhozen bhofore bha nume a'don aroja ora ezen ja ihirinyi rezebho. Onan ora ezen joja nzeb kasen kasen. Efa idinzeb ntoja ajemajemene iyinene hena, ozama bhong etata uyang kwaje enan bheven a'usere. Efa ora ezen je nam jemene ekahakaha bharemadon, efa ora ezen joja eze nterekpakpa ara onor gwa eyina. Ora ezen jo ja sa yi je rukabhe bhahora bhahora satar je bhoven, se hara hito efa fa gwo atar ara bhoven far gwo aro jena, ma oyina nfa yi efa rukabhe aba ntoja ahumo ahumo yen a yen anang hotere ara je efa remon sa gwo akanyio ora ezen joja eze nta ere yina radadamma ebhan abhan onor gwe yina asi ese rokor ara ono gwora onor bhoven a'obe ebhan a'bhan onor gwaje yen ohaghni oji bhoven'obe bhunyang onan ntor ra efa joja, ezenjo ja eyina radadama ara onor ofene ora ezen ja oja ekpana bhoven a'obe nta bhofere bhauyan kwa je eku.